Akkegunanna yero bangnge ro biasa to riolo e narekko cau i makketenniwi dui langsung langsungngi nabawa dui na lao ri bang macaweq e akko niro maderri nataroi dui na nappa le patamai akko kartunna yenaro kartu e yakkibbuarangnge akko ri bangnge na rekko meloq ki makkibbua kartu bang harus ki ma daftar harus pi le bawa maneng alewe ripassedia manengngi tu yasengnge KTP kartu keluarga sibawa aga matu pinnero meloq ipatamangngi ero kartu e mega pakkampong lari maneng mi lo ri bangnge nonro mattaro dui nasabaq amangngi naseng narekko akkoro i le bawa dui na afaq na akko nabawa ni dui na akkoro yaleng ni matu kartu. Yenaro matu kartu e nakkatenniwi na ilalenna yero kartu e narekko meloq kiq geseq i akko ATM-ATM laingnge le pedangngi bawang siaga pinna engka ni rekeng pa ATM e maggeseq kartu isebuq ni siaga pinna kartunna ATM na nappa ko niro matu ipedanni bawang paggeseq e makkeda siko melo tareq e na- matu ero paggeseq e natekanni siaga kero nomoroq na melo na getteng matu masuq sendiri ni dui ero melo e le yala makanjaq metto naseng ero bangnge naseng e tawwe <hesitation> ko kampong nasengnge nabantu ladde masyarakaq e naseng ro.